mu benɛ mɛ du mubɛ mɛna ni'a mi ofin mi ofin man man yasa <hesitation> jaba jaba jaba zio <hesitation> oyiro oma dɛmu mi mi infin wa'anu wi'anu bɛ'a benɛ dowo bemu mu ɲu'o danwa ɲunɛ ma le'o minɛ o uwa don mu ɲu'i wavɛ a'o oho mi don dans quelques minutes donron a'o hana mu'a o tasa yasa yan'a benɛ oyi pan ho jaba a'o ca'o ma tete oyi cara'o a'oni muma wo'a wa'a o ziobe vo o ziobe a mani oho jaba mamu ɲi famu'i bowɛna a oho zenu ma'o majini ma'o tua to'o dia savo a'o idi